Nijool budo indé yanogoor mé nag garira. Garira uñoow go gu déplacé tahé gujoow ma, galaam gagu nabilé néjoow, nabilé galagéén najoow. Galaam gagu nak gucilool najoow, abil ékaan may ma jayang tan gubilmé galako, galaam gagu nabilé éŋaar nakanto jiyang jambi waaf uyogéén go to. Wanusaan ujalo é secteur yara go garira gagu, go bégoléén go bulaam. Bulaam babu jambi uñéér bo mé ulaam, même jipú, bégoléén to jipú jauj jaraam jo fanajo jicéét to. Ulaam wawu bénak gugoléén gutéy guboñul, gutéy guboñul, jaraam gugoléén jipú jaju jaraam jipuus ba jiju jiyiif. Jambi uñéér mé waaf wa atuhee may ajihé. Atuhee may déru najihool may mé. Ēcimé garira natariya tariya, mé nak ahéék mémé may munukuréén mucé, mutariya mara go